मै खासे खाना उना पकाइ नाइ जनतुँ मुल भुँख्ले रेहेओला अक्को नाइ जनतुँ कहना फेकुन ना हे । थोर थार जइसे तइसे भलिपुचा पका लेहतुँ । अब कुइ मनैं मोहके किहि मुर्गाक बुट्टि ओहके तैं कैसे पकैबे कहलेतिति पुँछि कहलेति मै सबति पहिले मुर्गाक बुट्टि पकाइक तहनि चुल्हिमे आगि बरमुँ । ओहका पाछुक चुल्हिमे कढैया बैठैमुँ, कढैया धिक जाइ तौ मै ओम्‍ने थोरि एक लाहिक तेल डरमुँ । यदि तेल पाक जाइ कहलेतिति ओहका उप्पर मै काचिकहतियाँ जिरा डरमुँ, आउ जिराक पाकल पाछे मै ओम्‍ने प्याज डरमुँ । प्याज खैर खैर हुइजाइ तौ ओहका उप्पर मै टिमाटर डरमुँ, टिमाटरमे गलाइक तहनि टिमाटर ओहके थोरि एक हुइलेतिति फेकुन ओम्‍ने नोन डरमुँ । ओहका पाछुक जौन थेचा उचा मै कुटले रखैम तमाम चिझ मिलाके ओहके मै डरमुँ । तौ ओहका पाछुक मै थोरि एक हुइलेतिति फेकुन यनिकि जत्ता चाहि अपना स्वाद अनुसार मै ओम्‍ने हरदि डरमुँ । हरदि डारडुरके थोरि कम हे कहलेतिति फेकुन नोन डरमुँ तौ जाके उ मसाला ओहके मजसतिति पकैमुँ । यदि मसाला मजसतिति नाइ पाकल रिहि कहलेतिति थोरि एक पानी डारके फेकुन पकैमुँ, ओहका पाछुक मै ओम्‍ने बुट्टि डरमुँ । आउ जाके उ बुट्टि ओहके मजसतिति चलाचुलुके एक घरि पानी डारके मजसतिति पकैमुँ, मजसतिति रिझैमुँ । तौके जाके एक घरिक पाछेक उ बुट्टि खैना लायक हुइजाइ ।